Asaba digira cussaa fûge ru goyinoo cûu cûu ŋkirig cûu cûu daha zindir wasandir. Fûge cûu tuzoo disii ussu murdom murdom saã cûu murdom saã tuzoo murdom saã disii murdom saã wussu dîgirem dîgirem saã cûu dîgirem saã tuzoo dîgirem saã disii dîgirem saã wussu murta aguzuu murta aguzuu saã cûu murta aguzuu saã tuzoo murta aguzuu saã disii murta aguzuu saã ussu murta tuzoo murta tuzoo saã cûu murta tuzoo saã tuzoo murta tuzoo saã disii murta tuzoo saã ussu murta foo murta foo ye saã cûu murta foo ye saã tuzoo murta foo ye saã disii murta foo saã ussu murta disii murta disii ye saã cûu murta disii ye saã tuzoo murta disii ye saã disii murta disii saã ussu murta tûrusuu murta tûrusuu ye saã cûu murta tûrusuu ye saã tuzoo murta tûrusuu ye saã disii murta tûrusuu saã ussu murta ussu murta ussu saã cûu murta ussu ye saã tuzoo murta ussu saã ussu murta yîsii murta yîsii ye saã cûu murta yîsii ye saã tuzoo murta yîsii ye saã disii murta yîsii saã ussu kîdiriĩ kîdiriĩ ye cûu kîdiriĩ ye tuzoo ye kîdiriĩye disii ye kîdiriĩ ye ussu ye kîdiriĩ ye murdom ye kîdiriĩ ye murdom saã cûu kîdiri ye murdom saã tuzoo kîdiriĩ ye murdom saã disii ye kîdiriĩ ye murdom saã ussu. Kîdiri ye dîgirem kîdiri ye dîgirem saã cûu kîdiri ye dîgirem saã tuzoo kîdiri ye dîgirem saã disii kîdiri ye dîgirem saã ussu. Kîdiri ye murta aguzuu kîdiri ye murta aguzuu saã cûu kîdiri ye murta aguzuu saã disii kîdiri ye murta aguzuu saã ussu. Kîdiri ye murta tuzoo kîdiri ye murta tuzoo saã cûu kîdiri ye murta tuzoo saa tuzoo kîdiri ye murta tuzoo saã disii kîdiri murta tuzoo saã ussu. Kîdiri ye murta foo kîdiri ye murta foo ye saã cûu kîdiri ye murta foo saã tuzoo kîdiri ye murta foo saã disii kîdiri ye murta foo saã ussu. Kîdiri ye murta disii kîdiri ye murta disii saã cûu kîdiri ye murta disii saã tuzoo kîdiri ye murta disii saã disii kîdiri ye murta disii saã ussu. Kîdiri ye murta tûrusuu kîdiri ye murta tûrusu saã cûu kîdiri ye murta tûrusu saã tuzoo kîdiri ye murta tûrusu saã disii kîdiri ye murta tûrusu saã ussu. Kîdiri ye murta ussu kîdiri ye murta ussu saã cûu kîdiri ye murta ussu saã tuzoo kîdiri ye murta ussu saã disii kîdiri ye murta ussu saã ussu. Kîdiri ye murta yîsii kîdiri ye murta yîsii saã cûu kîdiri ye murta yîsii saã tuzoo kîdiri ye murta yîsii saã disii kîdiri ye murta yîsii saã ussu. Kadara cûu kadara cûu ye saã cûu kadara cûu ye saã tuzoo kadara cûu ye saã disii kadara cûu ye saã ussu kadara cûu ye saã murdom ye kadara cûu ye murdom saã cûu kadara cûu ye murdom saã tuzoo kadara cûu ye murdom saã disii kadara cûu ye murdom saã ussu kadara cûu ye dîgirem ye kadara cûu ye dîgirem saã cûu kadara cûu ye dîgirem saã tuzoo kadara cûu ye dîgirem saã disii kadara cûu ye dîgirem sãa ussu. Kadara cûu ye murta aguzuu ye kadara cûu ye murta aguzuu ye saã cûu ye kadara cûu ye murta aguzuu ye saã tuzoo ye kadara cûu ye murta aguzuu ye saã disii ye kadara cûu ye murta aguzuu ye saã ussu ye kadara cûu ye murta tuzoo ye kadara cûu ye murta tuzoo ye saã cûu ye kadara cûu ye murta tuzoo ye saã disii ye kadara cûu ye murta tuzoo ye saã ussu ye kadara cûu ye murta foo ye kadara cûu ye murta foo ye saã cûu ye kadara cûu ye murta foo ye saã tuzoo ye kadara cûu ye murta foo ye saã disii ye kadara cûu ye murta foo ye saã ussu ye kadara cûu ye murta disii ye kadara cûu ye murta disii ye saã cûu ye kadara cûu ye murta disii ye saã tuzoo ye kadara cûu ye murta disii ye saã ussu ye kadara cûu ye murta tûrusu ye kadara cûu ye murta tûrusu ye saã cûu ye kadara cûu ye murta tûrusu ye saã tuzoo ye kadara cûu ye murta tûrusu ye saã disii ye kadara cûu ye murta tûrusu ye saã ussu ye kadara cûu ye murta ussu ye kadara cûu ye murta ussu ye saã cûu ye kadara cûu ye murta ussu ye saã tuzoo kadara cûu ye murta ussu ye saã disii ye kadara cûu ye murta ussu ye saã ussu ye kadara cûu ye murta yîsii ye kadara cûu ye murta yîsii ye saã cûu ye kadara cûu ye murta yîsii ye saã tuzoo ye kadara cûu ye murta yîsii ye saã disii ye kadara cûu ye murta yîsii ye saã ussu ye Kadara aguzuu kadara aguzuu ye saã cûu ye kadara aguzuu ye saã tuzoo ye kadara aguzuu ye saã disii ye kadara aguzuu ye saã ussu ye kadara aguzuu ye saã murdom ye kadara aguzuu ye murdom saã cûu ye kadara aguzuu ye murdom saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murdom saã disii ye kadara aguzuu ye murdom saã ussu kadara aguzuu ye dîgirem ye kadara aguzuu ye dîgirem saã cûu ye kadara aguzuu ye dîgirem saã tuzoo ye kadara aguzuu ye dîgirem saã disii ye kadara aguzuu ye dîgirem saã ussu ye kadara aguzuu ye murta aguzuu ye kadara aguzuu ye murta aguzuu ye saã cûu ye kadara aguzuu ye murta aguzuu saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta aguzuu saã disii ye kadara aguzuu ye murta aguzuu ye saã ussu ye kadara aguzuu ye murta tuzoo ye kadara aguzuu ye murta tuzoo saã cûu ye kadara aguzuu ye murta tuzoo ye saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta tuzoo saã disii ye kadara aguzuu ye murta tuzoo saã ussu ye kadara aguzuu murta foo ye kadara aguzuu ye murta foo saã cûu ye kadara aguzuu ye murta foo saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta foo ye saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta foo ye saã disii ye kadara aguzuu ye murta foo ye saã ussu ye kadara aguzuu ye murta disii ye kadara aguzuu ye murta disii ye saã cûu ye kadara aguzuu ye murta disii ye saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta disii ye saã disii ye kadara aguzuu ye murta disii ye saã ussu ye kadara aguzuu ye murta tûrusu ye kadara aguzuu ye murta tûrusu saã cûu ye kadara aguzuu ye murta tûrusu ye saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta tûrusu ye saã disii ye kadara aguzuu ye murta tûrusu ye saã ussu ye kadara aguzuu ye murta ussu ye kadara aguzuu ye murta ussu ye saã cûu ye kadara aguzuu ye murta ussu saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta ussu ye saã disii ye kadara aguzuu ye murta ussu ye saã ussu ye kadara aguzuu ye murta yîsii ye kadara aguzuu ye murta yîsii saã cûu ye kadara aguzuu ye murta yîsii saã tuzoo ye kadara aguzuu ye murta yîsii ye saã disii ye kadara aguzuu ye murta yîsii saã ussu ye kadara tuzoo <hesitation> ye kadara aguzuu ye murta aguzuu ye kadara aguzuu ye murta aguzuu ye saã tira ye.